Este te no tan segur porque siempre bueno xtild wen parkech chow chelo pues no bueno lo bueno ke xnabuin igwal, kwadie binxttzaneꞌ tantiyiwn tantonaꞌ este gdendennoch chindegak wtegakzkitinkans, kitigak gaxt gdenu, chnorabdoꞌ norayaxaꞌabrannaniyoꞌ, xtendariꞌyo'o denin skwel chliꞌerenin chnabamiet kontent rnirabanizeə la to xobyini to chzechsingaꞌa kwechinioꞌ, kono chegueteꞌ gawꞌ nietg para kontent chi- chichelawbniet yirdild yireribuenis labuenielis nillalallꞌ eranzolo meax, pues xigchibidimietgaw, lubuenrarakw ungueste kareldguin agraw di winties pardinoniet nichergaloꞌo bsoer tsangontiestian tiwꞌtantanachi, rumbenə terbabuin kontentgratə to- totyistni nixtegaonguꞌun bolnateabuen, nabanbuin kontentr kashbuen xkomp xkomponeꞌ.